تيب دو ميزيك لي انا نحبو هولميزيك الدو علخر لياسر تريح الاعصاب خاطر انا كي نسمع ميزيك نحس في روحي دخلت دون ان اوتخ موند نعيش اللحظة مع الاغنية دونكانا نلوج ديما على ميزيك لي تريح الاعصاب و تهديني هكايا <hesitation> باش نكون في راحة ياسر <hesitation> محلاها